Ju´u nak kinpulataman lakgkgolon tsiyunajni kinpa´pakan ne latatlawanku xlakan ta´an tatamawanan akxni ix aktstukan talamana nak chiki, nachuna ti para ix kamankan talamana makgmakgat tanit tamakgskuja xtatuykan tarakuentaja para tsiyuna latanujku nak ix pulhawan tawa uyu chu xa pa´pa an nak katukuxtu ix akstukan tarakuentaja chi para ixkamankan lakatsu talamana wa ta´an tamakgtakgalha ix nanakan akxni katatat takuchi para yan la tlawan ama tsiyuna chu xa papa kamakgachapalinkan kalinkan nak pukuchin nachu katlawanikan ix kgela kamawikan chu xlakan tatakuentaja ju´u nak kin pulataman